କୌନୋଂ ସେ ନିତିଗତ ସିଧ୍ଧାନ ତୋ ଏମିତୀ ଅଚ୍ଛୀ। କୀ ଜହାଗ ସାବଧିକ ଠୀକ ନିତିଗତ ସିଧ୍ଧାନ। ତୋ ଉଡେକୋ ବ୍ଯକ୍ତିଗତ ମତା ମତା ସଂଶ୍କୁର୍ଥୀ ଏବଂଗ। ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭରୋ କରେଂ ଏହୀ କାରଣ ଅଦୂ। କୌନୋଂ ସେ ନିତିଗତ ସିଧ୍ଧାନ ତୋ ସଂପୁର୍ଣ ଭାଇବେ। ସମସ୍ତ ଅଂକପ ପାଇଂ ଠୀକ ହୈବୋ କୀ ନାହୀ ଏହା। ଅନେପ <hesitation> ପ୍ରସଂଗରେ ପ୍ରସୂ।